Fomba fananganany ñy valavon-drano ñy trañony moa: -ñy fikaroha na ñy filany ñy toera mety aminy zay ;manahaky anizay avao koa ñy fanampahany hazo hañamboarany azy ;eo avao koa<kôkôrikôoo> ñy fampiasany ñy hazo noho ñy vato hañamboarany azy ;fikolokoloany ñy toha-drano koa ;izay ñy fomba fañamboarany ñy valavon-drano ny trañony.